Tlalibis que nicchiua neh ca nich miac giente ca quichiua paciencia, tlica porque, pos yabibeyi ipilba, cuali quicateua inomic, a ihquiu quicauteua inomic, porque tleca por ipilba yabehbeyi para macrespetaruca inontzi itahtzin macrespetaruca, tleca porque pos nima uhcu quicalanih, oquitlabilmequih, quemih inomeh, quemih isouau cualoni, pos pos lal tlaquitosniqui tlalibis quemeh pos acmo cuali totasqueh porque niman yocualoni, nima yatlabelmiqui, ya tebihbitequi, ya quin yaquin nochi, hasta platohte ca nipa quintititlani, ua ino amo itnihniquih mai, mejor ihquiu tiabeh mejor amo, amo its amo, amo, tic amo ticahahuah, mejor quieu tiabeh, mejor quieu, mejor tiquisa campa uhtli nototlalica campa uhtli, noso campa uhtli noquitza ca ompa, para ya cah, porque tlacamo tla neh nicualnamiquis cuali nech, nech nacastlahtlatzcuiponis ua nopilua amo nechcauasqueh, ua ompa peuas peleito, ua amo niqui peleito mabia mejor sa ihquiu mamocaua, sa ihquiu mamocau mejor mejor niquisa quiyac, yaque cualoni mejor niquisa, nonoquitza campa uhtli, nonotlalia campa uhtli, mejor ompa niquimitztica cami yuntipanoh ompa niquimitzticah, pero, pos acmo, acmo niqui porque pos neh nococua yaha nohqui mococua, mejor sa ihquiu tiabeh, tons en ves neh nnquilbia, enves neh noihqui nitlabelmiqui, cucnitlabelmequi niquilbia mejor amo ixtzahtzili amo xnichilbi niontlen, porque pos xontlabilmectihqueh mopilba amo niqui, horita amo niqui xnechtzahtzilica horita, horita mo san nopahpano, porque como neh nococua pos niman, niman nitlabelmiqui pues, niquil nicmati que quemah niman nicualoni, ua para nech ahahbas noso itlah nechilbis mejor amo, mejor amo, mejor amo, ticateh ihquiu, itcateh cuali totzahtzilia cuali, para macamo tocuahcuaca para amo tomacacu, mejor cuali matiyehyicu, cuali matiyehyicu ua ocachi cuali ihquiu eh ocachi cuali ihquiu matiyehyecu, porque tlacamo, pos tlalibis peleito manechmaca, manechtlacale, nech manecuilos, nech icxinecuilos, nechpohpostiquilis nocxiua, nomauah, noso nechcuatlapouanas, mejor amo, mejor amo, mejor sa mitiyehyecu, para macamo, macamo tlalibis tanto tlalibis tahahuaca mejor sa iquiu, matbiaco paciencia, paciencia matbiaco. para ocachi cuali maohco cuali matiyicu.